بحب الاحتفال بعيد ميلادي مع اهلي ومع صحابي بنجيب تورته أو كيكا حلوة بيكون في هداية وبيكون في شموع وبتكون اجواء كلها جميلة وأجواء كلها حب واحتفالات وأجواء جميله جدا الصراحة أنا بحب الاحتفال بعيد ميلادي كل سنه